Teip la kere tavuk maiang, talekan ngangasieng laba tenara ga ma senisim nang tevukup maiam meba ina nonenang maset. Puoieng it laba tenara mirie tavukup la nume magosarnung la ime kiram la mitara inan betieng bonim ila kiro nung, tenara ga ma senisim nang it maset, senisim nang it maset. Tenara nala na luguan ang migana, ang morova ga nala ga nonang ga naptang dadevup mila muru, dadevup mila murum iba miaramam ga naram mirie dadevup ga nabum na dalap nuo ga ma nauluan, ma nauluan maset. Mirie pagap la mitora man tenuara ga man manauluan ga ogirara ieng nunamap nung gaman nogigameng gare nanuo migana ila kire, magonang irie tavugup ganam la. Kiram, naram ga nairam, ga munang ga maset nonang ga <hesitation> onauluan ula maset, alang ula mumuru. Tenara, magonang mirie, mirie lop la nume manuluan la mime ia magosarming iat mirie pagap la kiram, ga kiro nunumiap nung, buat gat guranung ga miri, buat gat manuluan, buat gat nuptam, nonang nunuo talaet, ga magamanang mirie lop mila murum la mame miona "ma" mame menum un dadepvup mila murum ga mame menum un alangip mila murum ga talekan mame magosarmeng pagap mila kira, manauluan mirie kain lop meba maset "ha, ha" betieng "ha" maro urie no kain tavuk la nuga ogonang la mitara no kine irama "ha" ba nala na mirie kain tavugup mila murum la be manauluan mirio kain teip mila murum. Gare tiro ga talekan ngasngas ieng laba no kire ga nala a nap ila mumuri, nap ila mumuru mitara kakanu agat, magonang it mirie pagap la kiram, ma senisim nang mirie pasinip nuam ganam

Nunuo migana ila maset, nunuo migana ia buat "ha" maning tavuk ila muri talekan ngangasieng, naptang irio kain ties ga nonang tatailiat ga tenara ga magonang mirie pagap ganam mila kiram ga mirie "ha" lop lnume guranung ga mrie la mime magosarming pagap mila kiran, buat gat manauluan nonang ga lop mila murum ga muri muri ba tavuk nuang ga ba nunuo ba kulot ila muri.